अगर हम एगो किसान छीये और सुखा के समय छे। त की करबे सुखा से फसल ल बचवे खातिर हमें। लगेबे बोरवेल सौ दु सौ फीट से पानी खूब पटेबे। की फसल के जरूरत खत्म हो जइते।